Sj mowc mber a memmfa nnyj hwee a, dza meyj nye dj mekjpj beebi a cyj dzinn a obiara nnyi hc na metsena hc tsie ndwom. Siantsir a m'enyi gye djm adze yi ho nye dj, cma me gye m'ahom na sj cfata dj ndwom no mpo ne djw ntsi mesaw a, mesaw dze tsentsen m'apcw mu. Na ma cma mo dc djm adze yi ne nyje nye dj, ndwom yj adze a cma me kra mee ara yie. Iyi nye siantsir.